<hesitation> Sehil am, janngude ɗemngal ngonngal newaaki. Ñande fof potɗa ko janngude ngal. Ñande potɗa ko haalde ngal e haaldude e nanooɓe ngal no feewi. Ɗum noon ñalawma gooto yonaani, yontere yonaani, lewru yonaani. Ñande fof potɗa waɗde noon. Jooni noon kala nde pinɗa, hay sinno a welaaka, hay sinno a aamtaani, aan kay waɗ tan seeɗa, winndu seeɗa, janngu seeɗa. Aɗa welaa, a welaaka, aɗa aamti, a aamtaani, aɗa yiɗi, a yiɗaa. Ko noon mbaɗata haa mbaawa ɗemngal ngal. Ko seeɗa seeɗa njahrata, wonaa ñalawma gooto tan.